Ilay mahasamihafa azy aloha tsy dia tsapa eo noho eo satria <hesitation> tsy tsy ma- tsy dia samihafa izany ny tsirony ohatra. Raha mihoatra amin'ny sakafo nampiasàna akora simika. Saingy ny voka-tsoa entiny eo amin'ny amin'ny ho avy izany an no tsinjovina. Izany hoe amin'iny ianao izany an, <hesitation> siora kokoa hoe ho salama foana ianao. Tsy tsy hisy fiantraikany amin'ny amin'ny fahasalamànao ilay izy.